ممكن ارن على صحابي واتكلم معاهم أو ممكن ان انا انزل لعبة والعب عليها أو ممكن ااقلب على السوشيال ميديا <hesitation> واقعد على الفيسبوك أو انستجرام أو ممكن <hesitation> ان انا اقعد في مطعم أو في كافتريا و أكل حاجة أو أشرب حاجة بحبها أو ممكن أتمشى شوية في مكان بعيد لحد ما يجي الوقت وارجع تاني.